Ma të modifikarjëm geneticamenti të shterët ngë e di na ë eticu, sicuramenti ë gjagjë çë ancora ngë jemi mësuar të gjegjemi e quindi ngë kam ancora una… un’opinione mbi këtë shurbes, si pran zën fill të e shohjëm in giru e të kemi un’esperienza diretta atje pran mankari mënd bujëm una valutazioni però kështu ngë jarrënj të jue thom.